A veces entre wre', a veces kirb'an k'ex chqee wu wooy pues a veces che qtijla', kirb'an porque kirb'an k'ex chqee, porque a veces por el mal tiempo, ajk'ori' kk'ob'ik kee tew a veces chemo, a veces kq'oxwik rwi' jun, kq'oxwik rk'ux jun, ke kirb'an chi', a veces chech kr tij qi' nuch' jun caldo, a veces caldo de res, a veces caldo de che, kirb'an k'ex chi jun, pero chermaal, porque a veces che mal tiempo kee tew kirb'an, keetew kirb'an chu wachi' ujk'owi' chu wuq tinmit va, pero como <noise> qb'an chi' a veces kqb'an qpis qib', k'o veces, ke jun wnaq wre' ke qb'ankeen, kpis kib' chu wnaq, pero chemoo, chemoo, chemoo keb'an, porque veces che, che qtijla' va todo mi xeluul ajk'ori' todo comida chatarra keluul, xaq che qtijla', como re' antepasado xaq ichaaj ktiij, xaq ichaaj nare' consomé ri chi', ajk'ori' ko' consomé, xaq consomé nachr sabor comida, ruk' consomé narda r sopa, k'ochr sopa, k'och sopa, ri xew sopa cha' si antepasado abuelo kch'iij i potente kopnik cien años, ri qe chqe kuant xkupoon cien años, ya xaq jrub' jnob' chik kujopnik ya xaq k'o wnaq ko'pnik chik k'o ajk'lob' xaq ya cuan edad ki' kmik chik porque xaq che ktiijla' pues zaq puro ak'ori' chicharrin keluul chik che ktiijla' chicharrin todo golosina kirb'an k'ex chi jun, kirb'an k'ex chi jun porque a veces chi che Kum antes nada ri chicharrin, nada ri golosina, nada ri empresas grandes ku'lik, ya ajk'ori' ya k'olok chik kulik wre', por eso k'olok chi'chi sopa, sopa instantánea cha', k'o fideos, <noise> k'o todo kb'anik, k'o fideos, fideos pues, antes nada re fideos, ya xa xere ri xuuy ktiijik, ri xuy antes, k'o ri imo't kchi' rin papá imo't kirtiij, i potente k'chi i k'olik, nu qee ajwi', ya qe kuj yab'rik, cada tiempo, cada ratito, k'o aveces kib'an k'ex cheq tiijla' porque qtiijla' mucha chatarra, k'o mucha chatarra qtiijla', k'o chik xaq che qtijila', puro, puro consomé kal bueno, kirb'an k'ex chiq intestin, chiq k'ux, chi todo cuerpo, para que así qal b'an jun, <noise> kb'an jun cuidar rib' qal xtiij la' chi', qb'an disminuir rib' wu todo, qi' nuch' ne ri tiempo ri' re atzoom poquito tiempo, ttiijjun ya' para que qal tb'an k'ex chre'